Ku sa olõt kasvosöögi pääl, sis piät kimmähe kaema, et sa süüt egäsugutsit valgurikkit <hesitation> võimaluisi. Eriti näütüses <hesitation> kaunviläq, nigu näütüses hernes, uba, kikerhernes ja hää võimalus om ka soja näütüses.